Noikei, keitako, paigami, korigami, upugami, tygigami, paigami tuo, keitako tuo, kampuro, kiruro, noikei rugo, keitako rugo, paigami rugo, korigami rugo, upugami rugo, tugigami rugo, sevenpla rugo, eightpla rugo, kikoko.